Yandemokanguiko yaja keti yae, erei añetëtëno, jaaeko ipuere ko, amovece ko mbaraiki jekopegua miramii peguaño ñae yaja, aramoeteete yaja iru tëtä koti, erei seveguara ko, jae ipuereko aja mopeti yaji ñavo, mpeti vece no erei ko jae jokua ikavi